Kenapa orang penting buat kuliah kalau kata gue sih penting banget dalam artian ya lingkungan elu tuh bisa kebentuk dalam arti bukan lingkungan kebentuk ya karakter lu tuh kayak gaya lu tuh bisa kebentuk gitu gak yang cuman lu kayak orang ngomong tapi gak ada isinya kalau orang yang kurang makan pendidikan sih gue rasa sih kayak gitu ya walaupun gue pernah ya namanya gue pengalaman hidup nih gue cerita lagi nih pengalaman hidup nih abang pertama gue dia sekolah sampai s1 tapi ke bawah bawahnya gak ada yang sampai ke situ mungkin kondisi babe gue keuangannya lagi yang gak nunjang gitu ini gak bisa nih kayaknya nih gue nguliahin semuanya nih ada terlalu banyak bocahnya kan sampai tujuh orang gitu kan kalau kata gue sih bokap tuh maunya ini gue berhasilin satu nih biar dia bisa biar dia bisa ngebantu adek adeknya nih penting dia berhasil dulu tapi kenyataannya nih kayaknya mimpi bokap gue tuh gak kayak gitu gitu ternyata kok malah gak bisa gitu. Tapi disitu, gue mikir, ini gue gak bisa nih, kayak gini gue harus kuliah nih gue nih. Ya gimana caranya nih gue kuliah ya gue ngumpulin uang jajan nih, dikit-dikit nih. Kebetulan di depan rumah tuh ada lapak lah, ada lapak yang bisa gue buat bikin usaha gitu. Gue coba tuh kan, gue dagang indomie, gue liat nih kan, ini kayaknya gue makan di warung warung tenda gitu, ada pisang bakar segala macem gitu, wah kayaknya gue pantes timpun nyontek ini nih, gue coba tuh. Gue terapin ya kan di warung gue yang baru gue buka nih, dalam arti, wah gue harus kuliah, gue harus kayak gini dulu kali ya. Tapi tetap nih gue coba nih, alhamdulillah tuh, bisa tuh kan gue buat bayar kuliah tuh, walaupun, ya gue minta modalnya sedikit sih buat namanya uang. Pertama masuk kan agak lumayan tuh kan, gue minta bantuan si ape. ama menyokap nih, gak tahu kalau bokap tuh, bokap gak tahu kalau gue kuliah gitu. Tapi nyokap gue ngerti kalau kerasnya gue tuh harus diikutin gitu. Karena dia tahu kalau keras gue pun, gue ada usahanya gitu. Itu gue dagang kopi di depan, rumah itu dagang indomie, terus dagang jus juga, ada roti bakar, ada pisang bakar. Ya dibilang capek, ya capek juga sih, gue kuliah pagi, gue malemnya bergadang. Ya gimana ya namanya, gue ngerasa kuliah itu penting, ya gue jalanin aja udah. Sampe semester terakhir, gue ngerasa dah, waduh nih, udah mau tugas akhir nih, kan gue usaha juga, gue kelabakan juga nih. Gimana caranya nih kan, warung gak kepegang, gue harus kejar-kejar dosen. Gue juga bingung tuh kok, kok kuliah kayak begini ya, kayaknya kita ngemis banget, ya ternyata memang kayak apa ya. Ya lu diajarin, ya gimana lu caranya, kalau kata gue nih ya, kita ngaji-ngajar dosen segala macem. Ya lu gak harus ngejar rejeki lu bener-bener gitu, gue dari barat sampai ke bekasi, cuman buat apa cuman buat dicoret-coret tugas gue coba, lu bayangin, kan capek ya, bab satu balik lagi ke pendahuluan. Dia gak tahu gue mikirnya sampe retak kepala gue, sampai rengat kan, aduh ini dosen bener-bener, pikir gue gitu. Dia gak tahu cara gue cari duit kayak gimane, tapi gue rasa sih ya begitu. Ya lu bakalan di iles iles lu sama hidup lu yang, oh gue tau kayak gini ternyata, kalau gue jalanin sampai sekarang ya, oh kerasnya. Lu dipendidikan, ya lu dibentuk tuh dari situ tuh, gue rasa sih kayak gitu, ternyata, oh iya bener juga gitu. Ya tapi alhamdulillahnya pas gue dikasih kesempatan nih pegang usaha babe pas bis lulus nih kan. Kebetulan gue mau wisuda tuh kan. Be, gue minta duit dong. Mau beli jas, jas buat apa lo gitu. Jas buat wisuda. Bokap bilang, lo daftarnya kapan, kuliahnya kapan gue aja gak tahu gitu. Kerasa bokap gue kayak ngurusin gue gitu kan. Saking kerasnya gue gitu. Gak perlu gue, tanda tangan bokap itu gue bikin tanda tangan palsu. Karena kan daftaran gitu kan ada tuh kan. Tanda tangan orang tua itu gue palsuin. Jadi orang tua gue gak tahu kalau gue kuliah gitu. Ya ketemu bini gue juga di situ gitu. Bokap gak tahu, ya udah. Lo beli yang mahal dah. Gue ingat dulu itu bahan berapa ya. Bahan sekalian katanya buat bikin jas. delapan ratus ribu dulu kalau gak salah tuh. delapan ratus ribu dulu kan lumayan. Udah beli sekalian buat lo nikah deh jasnya nanti. Karena bokap gue sedih gitu kan. Dia ngerasa gak bisa biayain gue gitu. Dia udah sana beli yang malu, mungkin buat ngobatin hati gue kali ya. Ternyata usaha gue, usaha nyabak bokap pas gue pegang lumayan juga gitu dari sambil kuliah itu. Gue juga disambil sambilan juga disuruh pegang usaha bokap gitu. Cuman ya gitu, bokap ngerasa bersalah aja tapi ya gue ngerasa ya gue harus berjuang emang udah. Udah jalan gue kali kayak gini tapi gimana ya, ada sedih, ada bangga juga gue. Ternyata gue bisa tanpa orang tua, gue juga bisa gitu. Ya penting sih kuliah, jadi lu harus gimana ya. Ya kalau ibarat ini ma, apa ya, lu di jalur <hesitation> percobaan. Waktu ntar lu ngejalanin hidup yang sebenernya. Ya gitu dah, cape juga sih tapi ya cape disini ya gue ngerasa ya udah. Gue bekalin ini ntar gue bakal bekalin juga ke anak anak gue. Ke anak cucu gue juga gitu, ada cerita disitu.